ما بيحضرنى حيوان معين، ومانى ضليعة، أو عالمة بالحيوان، لكن دائماً فا- أنا مؤمنه إن لله فى خلقة شؤون، إحنا ما بنعرف كل شى وما جيت قابلنا كل الحيوانات، ام- لكن خلينى أذكر إنه جنديل البحر، يعجبنى شكله بس، وهو تحت الماى تحسه فعلاً مبهج.